Preferisu vivi ënt ün pais cit përché a m'pias pa ël rümur d'la machin-e <hesitation> përché a m'pias sté ënt ün pais cun ël vert cun i parch e sensa ch'a ie sìe trop 'd gent e trope persun-e